रेस्तुरन्त्सो मेन तन्ग्ब अन्ग् बर जय। <hesitation> अगल <hesitation> रेस्तुरन्त्सो जन जै मेन्। केन्तो रेस्तुरन्त्स्ने फिउ फुत्फुर <hesitation> इमन् मजन्ग् जय जिहेतु इकने। <hesitation> वीक्ल्य् तो तन्ग जै य। <hesitation> मन्तओ मेन तन्ग ब। मलब क्सोने क्सोन्तम् तन्ग जै य। <hesitation> मोन्से मन्तओ। केन्तो वीक्ल्य् क्सन्त्से मलब तन्ग जै य। <hesitation> गर अल्नि फवोउरिते रेस्तौरन्त् फनि बिज रोज बै <hesitation> फस्त् फूद् रेस्तौरन्त् त्से रिब। <hesitation> इन्दिअन् फस्त् फूद्। <hesitation> छ्हिनेसे फस्त् फूद्, <hesitation> सिदे स्तल्ल् जय। भर् रेस्तौरन्त्। <hesitation> क्फ्च्, दोमिनो'स्।